طبعا بفضل القدرة على التحدث مع نفسي في المستقبل؛ لأن التحدث مع نفسي في المستقبل بيوفر لي نظرة عن الخيارات والقرارات اللي أحتاج آخذها اليوم إذا عرفت -ش-شنو اللي بينتظرني في المستقبل؟ بكون قادر على إتخاذ قرارات أفضل في حياتي الحالية ،وأتجنب الأخطاء المحتملة، وأقدر أحدد أهدافي بشكل ممتاز.